Shipnia, Kosova, Italija, Greqija, Franca, Gjermanija, Spanja, Portugalija, Zvicra, Austrija, Belgjika, Holanda, Luksemburgu, Irlanda, Danimarka, Suedija, Finlanda, Islanda, Polonija, Çekija, Hungarija Bullgarija, Bosnja, Kroacija, Sllovenija, Rusija, Ukraina, Letonija, Estonija, Turqija, Kanada, Amerika, Brazili.